Mi waɗi woɗɓe njaɓi ɓuri, to ɗuɗɗi jamde jewegoo ko subaka, mi yiɗi mi ngoodi feere. Mi hurmi caahu walla shayi ɗiɗi, mi yaha mi njahi do’o fitnooje ndiyam ndiyam. Mi njaha mi ñaama goɗɗum dow kawe ɗo, mi foti mi waawi walla mi jooɗi mi ñaama haalaaji rewɓe.